<hesitation> Frigidaire ai agnisan'ny machine mandeha courant izy io de <hesitation> fomba fampiasagna ananjy karahan'jao <hesitation> raha ôhatra hoe tianao hivaingagna le raha ampidirinao agnatiny akao ai atao ambonimbony fa raha ôhatra hoe <hesitation> mila mangatsiàka fogna ai de ambanimbany agnataovagna ananjy de <hesitation> juste ampidirina agnatiny akao fogna zegny leha raha tiana hangatsiàka na hivaingagna de <hesitation> atsotoka aminà courant izy de mandeha.